كيفش نبدل التيب دونك <hesitation> اول حاجه نتاكد من انو لكورون طفبتو باش ميضربنيش لكورون <hesitation> و بعدها نطلع على السلوم <hesitation> نشوف نحي تيب لقديم نكون انا شاريه ديجا تيب جدبد من لكانكيغي <hesitation> نحاول نشوف التعليمات لي موجودين و كفاش نركبو و سافا يركب